Gny hany telo mora <hesitation> amin- amin'ny restaurant misy ahy zao: ohatsy hoe gny vary amin'ananana, mandeha eo amin'ny telo arivo eo gny plat raiky, gny lasopy mandeha eo amin'ny roa arivo ô gny bôly raiky, gny compose mandeha amin'ny arivo fa mahazo.